اكثر اللحضات الي اني شعرت بيها انو اني سيء للغاية، مرة جنت كلش كلش داحاول انو اطلع بفد شي وو اي- دايما الحظ جان ضدي و مطلعته و جان تصميم هندسي و شكد محاولت هذا التصميم مجان ديضبط ويايا ف شعرت بهذا الوقت انو اني فعلا مجان الحظ ويايا ابدا.